Ok, kalau untuk nilai-nilai kehidupan kalau sa sendiri itu sa banyak ambil dari <hesitation> sa punya ajaran lah kristen. Nah, tapi saya tidak perlu jelaskan ayat-ayat itu ayat-ayat dalam alkitab itu cuma kesimpulan itu sebagai manusia ni tong harus memanusiakan manusia lain jadi tidak sekedar hidup saja. Kalau sekedar hidup ya orang papua biasa bilang kalau cuma hidup babi di hutan juga bisa hidup tapi ini bagaimana tong sebagai manusia ini tong hidup melayani manusia lain jadi manfaat untuk manusia lain. Nah, itu pasti sudah- pasti itu dalam situ ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, moral, pokoknya moralitas lah. Nah, saya ini juga biasa baca-baca novel, novel rusia sama ya ada berapa buku yang sa baca tu buku filsafat jerman, nah itu dari kalau yang dari sa pemahaman dari satu filsuf jerman itu, emanuel kant, seperti yang da bilang kalau manusia itu hidup untuk memanusiakan manusia lain, apa dalam ada bahasa jerman dia pu istilah sa lupa juga. Tapi kalau leo tolstoy, tu penulis rusia, dia bilang kalau kita <hesitation> kita merasakan sakit kita hidup tapi kalau kita merasakan kesakitan orang lain kita manusia. Jadi artinya tong manusia hidup di bumi ini bukan untuk diri sendiri harus jadi manfaat. Nah, itu yang kembali ke sa sa punya <hesitation> tetua-tetua di kampung, mereka itu dulu kebanyakan mantan-mantan tenaga honorer di wilayah pedalaman, nah itu dong punya filosofi hidup kayak begitu pergi untuk melayani manusia lain. Jadi kesimpulannya itu sa punya nilai kehidupan artinya memanusiakan manusia lain.